Eh ɓurnaafu miɗon heɓa kubaruji an hedi soshiyal midiya Miɗo waawi jokkude e news ngal e social media, ammaa mi waawi yiɗde e TV kadi. Miɗo njogii waɗde jeydi ko e ngoodi leydi ngal, sabu miɗo waawi jeydugo no waawugol.